सूप बणोंणा ले सबसे पैली हम योक पैन म तेल गरम कल्ला और प्याज़ भून ला फिर वेगा बाद हम गाजर या आलू डाला और थोड़ा देर तक ऊँ त भी भून ला फिर वेगा बाद पाणी डाला और उबाला पंद्रा से बीस मिनट तक पकणा बाद हम वे सूप त परोसी सकदा।